नदींत थांव आमकां पिवेपाक उदक। मेळता नदीच्या उदकांत भुर्गें पेंवक। वेटात नदी भवतोंची सुरोपाई व्हाड्डोइता। जायतें पवित्र नोडियो असात नदींत। बोटी क्रूज आणी न्हाव अस्तात नोडीक। बिजली उत्पोन कोरुंक उज्जार कोरात।